اذا اتجدمت اسبوع في المستقبل اول شي اراقب الاحداث اللي صارت خلال الاسبوع عشان استعد لاي تحديات او فرص جاية احرص على الاستفادة من المعلومات اللي عندي بالفعل سواء في تحسين حياتي الشخصية او تجنب اخطاء ممكن تحصل واكيد ارجع بالزمن واكون مستعد للاسبوع القادم